Kalau skill lebih memilih leo menulis karya seni karna bisa ekspresikan leo hataholi feek no cara yang unik leo bisa menulis puisi no bisa tao desain yang manaa.